Acara ulang tahun yang paling lemak tu kite tu di cak itu ape tu, cak orgen jadi kite tu pacak ngundang galek- galek kenti kitek, men kite ulang tahon di dumah jadi separoh- separoh bae kite ngundang di kensina, men la stenda tu kenti kite galek tu nah itula yang paleng lemak ulang tahon nye tu masakannye tu kite harus cuman tumpeng nase koneng, nah nasi koneng tu, nase koneng dengan kue ulang tahon nye juge de tu dengan segale macam nye jajan- jajan men te tambo kenti kite tu dengan es, minom, ape ayo putih, ape es teh ape segale macam, dem tu masakan yang lemak untok ulang tahon tu men untok tamu tu he tu ape njok be tu ape tu bakso ape ape kan, mbuat bakso dewek ape beli ape cak mane, nah jadi tinggal nunggu nase koneng tu nase koneng tu kite tu tergantung nak muat berape tergantung kenti kite men kenti kite banyak mbuat cak due tige nasi, nasi tumpeng tu, name la banyak tu kan jadi pacak kenyang gale kenti kite tu, pacak makan mbakso dem makan bakso tu makan nase koneng, minom es kite tu, men kite baek ati nian njok kenti tu rokok nah.